Ah nahare ah tame namanao fa niakatry grady zany hoy teo i, ah da sara eky moa shandah za, nagnano ake ma ty nahazoanao an'izay teo? Mba tatitataray amignahy shandah satria mba tiàko avao koa sh nahare hoe rehefa avy koa i toroko zao mba ho <hesitation> hoitako avao koa izao gn'hagniko mba ahazoako gn'agnahy koa.